आज के युग में रेफ्रिजरेटर अगर नहीं होहे। तो हमर काम हर अधूरा रह जाए आज के समय में अगर बासी खाना है तिहाडी के खाना है तो ओला दुसर दिन गरमा के खा सकत ही। रेफ्रिजरेटर के हमर जीवन में बहुत भूमिका है।